Gepesi a gepe'ɛsi a sununɛ ni mi han mazian ji ni mi telefoni ji o yan tama zo ho intɛrnɛti wa o ordinatɛri o'o ɲi ni wa he o mi ni'a ni we zeni ho huraso o mi horowo horo nɛ ni we zeni ho ani sunu yɛsi we nɛ a mu besosi we ni a sale sateliti sateliti nɛ hɛyo mi a pli de dimil dimil pie daltitide don to han satelitira so we nɛ ho pozisionneman so he nicozo mi